I trombone io da fitaova raiky natao hihazona taratasy. Da <hesitation> igny amin'izay manosiky ny taratasy ho anelanelan'ny rambony, da refaveo mitazo azy miaraky amy friction mba tsy ho simba.